Ny tena mahasamihafa ny sakafo biolojika sy ny sakafo mampiasa akora simika an, dia ny eo amin'ny vidiny aloha voalohany indrindra. Ny sakafo biolojika lafo kokoa satria sarotra kokoa ny mamboly azy raha ho an'ny fambolena, moa raha ho an'ny biby sarotra kokoa ny ela kokoa ny fotoana nahalehibeazana azy. Ny mampiasa akora simika mantsiny an, raha ho an'ny biby manokana dia sady totoafo ny fiompina no be dia be ny ny biby miaraka ompiana, no mampiasa fanafody manafaingana ny ny fitomboan'ny biby ilay ny mpam- mpiompy, dia iny anefa tsy tsara ho an'ny fahasalamana fa mankarary.